Ñuꞌú ne īō mí kañuu váꞌa dɨvɨ itá no nakaꞌan ña refrija porque dɨvɨ te ñāꞌa kúnuu váꞌā ne kātɨvɨ ítá no ñio kaꞌan né viꞌ kūmi dá no vi án taꞌvi kúñuvi kunūu váꞌa ci tetuku ñaꞌa dɨvɨ tɨvɨ́ vi dukoo i dɨvɨ ñaꞌa ku ia ci á kaku ia ku mi dá ga o kada vathi kaee kaꞌni ne ti j kakúnúu váꞌa vi va tsa ña ntúkuingo ío ña ngó ti dā iñāꞌví ñīvín ne ña te dɨvɨ kathu ntií ka áꞌvi xi ntakaꞌána i áꞌvi taꞌ iñú taūꞌxe míil ne ñáꞌadɨvɨ tantéē ña katantée diuꞌun kuingo ñuꞌú ne ñate ni nguée xi ni nguxáta xiꞌi idɨvɨ dɨvɨ ineīkuéꞌntuví ce kaniñu ne pueso kētuvi a níꞌngá ngudi ūví míil csi porke dāi ne iñata káꞌyu.